म्हारे कने सात जोड़ि जूता हो राख्या जेका में अलग-अलग दिन रा पर्वा में काम में ल्यूं। म्हारे कॉलेज रा अलग जूता ह आ अणि खेलवा जावां रा अलग आ अणि शादी वियाव रा अलग ह आ पार्टी ता अलग। एक म्हारे खां नै स्नीकर री जोड़ि ह एक फॉर्मल शूज आये अणि प्रकार रा अलग-अलग जूता है।